في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص اللي يجربون منها، كل من جا وسألها عن أسرار الحياة كانت تحكي لهم قصص من الماضي، الناس كانوا يجوا من كل مكان عشان يسمعون حكمتها، ومع الوجت صارت الشجرة مكان يجنمع فيه الجميع يتع- يتعلمون ويفرحون مع بعض، وصارت رمز للصداقة والمحبة في القرية كلها.